א גוטע וועג אוועקצילייגן קארטאפל אז ס'זאל בלייבן לאנג גוט איז עס צו לייגן אין א קילע, טרוקענע פלאץ. ווי צום ביישפיל א בעיסמענט אדער גאראדש. די וויכטיגסטע זאך איז עס נישט אריינצילייגן אין א פרידשידער ווייל ס'קען עס מאכן שלעכט פאר מענטשן.